Tiiq olõti kõik väega häste tuu projektiga nakkama saanuq, ma olõ uhkõ tiiq üle. Maq es oodaq teist säänest asja, selle et ma arvssi, et ti mõistati õnnõ nall'a tetäq, aga ma ei tiiäq. Kõik teiq väega häste. Pääle Juhani. Juhan mitte õnnõ ei mõistaq nall'a tetäq, vaid esiq om kah üts suur nali.